To wulpide la yentigo, ilgwe ilgw kan gwe gabadaya, p mabg yenigo wule kabit wugo wule kabi duniyaru mus. A wulpide ka yentigo iyaka niyda gwede ilgwede taman paltiwu niɗa be koyekkenkan a wulpi man paltiso misali kune wulpi nikdiude tendi ga all ta kaman palti wulda yewa aman yillat juwa da̱ka wulka da yawa amma ilgw a yisigo yekde ba̱l holtukso akwai na malgwe ka bitiwulpi nitda mus ilgwedepa kan wago nitda amma kabi lubi gwaswo danti holtuk nidaso, domin ti holtuk nak kan gwe nya keman balti wulpiwu nyake man balti holtukin to so kanak dubati giwo ilgwedepa bal holtuk gaba daya wo yekde ysiki nya. Domin kiwo ka yenan yisti nya ka yenigo yekde ikan ga mus ilgwedepa balan na yentiwu. Kayen malgon ko ilgon nitɗaso amma nakdde pa̱ntiga nyanitda yekta yisida mus ilgwedepa aman balti wucho nya keman balti. Ata yeside wulpinto yekoleiya rayuwaso a dlam gapa gon teduk a tukali yeten cewago gasgwe balan ʒak di allgan wugo ilgwe taman taman ʒakti mus ilgwe amma ilgwe taman ʒakti sogo yekde ilgwe ta palliwu wato hali gwasi yekwo dole na nalikan ta ʒiga, a yekdae ilgwe taman tlalti ɗawu to ilgwe ana lamti ta huita hlanto yekɗe wulpide ka yentigo iyaka nitda domin ta bal salamaso akwai na malgwedepa ta flau ko a yisiwu wulpi nitda iya wulpi amil nitda amman ilgwe a nikman huitigo yekbi koltuk nitdawso, kullum tani ka du tuki, saboda na wulpiwo nani wo yek palli milide sawo yen naltiji balanso ko wokko sapa yentigo kawai kiwo saman koyekke sa manik palti sanoba wuli niman ʒatgwasanda, to sabona na dallili ilgwe depa a nikma huitigo yekda yek wulp laki yek mili lilka, abe mago yekata kasa bit salama gwe taman dontiwu ka dalili miljwas Wulpi niɗa sogo ai tendi atl ganga ba ilgwe kaman paltiso, to so wulade ka yentiwu lokaciyon wu a tulli lashi d-danti lapiya suk balan. domin wulpiwu a tuli aka bulbalan ko kuma ka buli sogwa a miljwa bulsi, to wulpiwo ta tulli holtukso, tantu juwa sanwo daban kanni, dabankanni na wulpi na holtukki balan wul holtukso amman a balan man got wulpi goltukwo ata tulkan lokaci gwe pa nya gapa na balamide yek nya shirya tlogwa sukti wugo to ka lokacin a hottukgon tuliki, a ka yeniwa hottukgo har kusan manik wulpi, to so nakjet gapa gwe pa ana lamti ta tlam ten ʒance wulpigo wulpi daban holtuk daban abi wulpi tulli holtukso.